Ikhúúnꞌ na̱ju̱mu̱ꞌ rí mangiin máꞌ xukú tsí gíi- ni̱júwa̱ xanáá mangii̱n máá nadaa a̱kuíi̱n, jaꞌne júve̱e̱ ngamíi mangii̱n, nduyáa i̱khii̱n rí náá dí óra̱ ágíꞌníi̱, diéjuun rí mi̱ꞌxnúu̱ o rie̱juun rí miegue- raxkúu̱n áni xu̱wánꞌ aꞌne xa̱bo̱ mbo̱ꞌ. Xúgíí rúꞌkho̱, ra̱ꞌkhá má i̱ndo̱ó ikháánlóꞌ nuꞌñi̱íló, nañawánlóꞌ, na̱ndxa̱ꞌwa̱á idxa̱ꞌlóꞌ juwa gamíi rí nóra̱ gíꞌnííló, aján. Xúgíí xkuaꞌnii nagíꞌníí mangiin xu̱kú mangiin tsíí nadaa̱ a̱kuíi̱n mangii̱n. Nguáná máá édo̱ rí maxkamii̱ xa̱bo̱, maxkamii̱, ma̱ꞌgariꞌxkúu̱n u maxkamii̱ xu̱wán maxkamii̱, nadaa a̱kuíi̱n má mangii̱n édo̱ rí, xí nijáñuu mbáa, nikhuáa mbáa, ni̱ke̱riꞌxkáá o waꞌxnáá mbo̱ꞌ, nadaa a̱kui̱ín mangaa tsí nawanúú, na̱ju̱mu̱ꞌ rí xóo mero̱ xómá e̱ꞌne mangáánló, xkuaꞌnii má ene̱ xu̱kú mangiin.